वॉशिंग मशीन जु ची कपडा ध्वांडे योक मशीन वोन्दि जेते हम कपडा ध्वांडो ते इस्तेमाल करदा येमा हम अपरा कपडा डालदा अर निरमा या सर्फ डालदा अर फिर मशीन जु ची कपड़ु ते घूमे घूमे ते कपड़ु ते ध्वे ते साफ़ कर द्योंंदी या मशीन हमा टाइम बाचोंदी अर हमा मेहनत भी बाचोंदी।